هسپانوي پخلی د رنګارنګ او خوندورو خوړو له امله مشهور دی. په دې کې ټپاګوس لکه پۍلا خورا مشهوره ډش ده، چې د وريجو، سمندري خوړو او سبزیجاتو ګډه ده. ټاپاس، کوچني خوندور خوراکونه دي چې خلکو په کافي شاپونو کې خوري. هسپانوي پخلی اکثر له زیتون تېلو، تازه سبزیجاتو، او سمندري خوړو جوړ شوی وي.